ஒரு ரேடார் ரேடியோ அலைகளை அனுப்புவதன் மூலம் பொருட்களைக் கண்டறிகிறது, இது பொருளைத் துள்ளிக் குதித்து, பின்னர் ரேடார் அமைப்புக்குத் திரும்புகிறது, ரேடியோ அலையானது பொருளுக்குப் பயணிக்க எவ்வளவு நேரம் எடுத்தது என்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டு பொருளின் தூரம் மற்றும் இருப்பிடத்தைக் கணக்கிட அனுமதிக்கிறது. அடிப்படையில், அது அதன் சொந்த சமிக்ஞையின் எதிரொலியைக் கேட்பதன் மூலம் பொருட்களை "பார்க்கிறது. ரேடார் ஆண்டெனா என்பது ரேடியோ அலைகளை கடத்தும் மற்றும் இந்த ரேடியோ அலைகளின் எதிரொலிகளைப் பெறும் ஒரு அலகு ஆகும். ஆன்டெனாவின் செயல்திறன் ஒரு பொருள் அமைந்துள்ள சரியான திசையைக் கண்டறியும் திறனில் உள்ளது.